<hesitation> ihó ti nani paloma, ihó ti nani uj <hesitation> leú, ihó ti nani uj <hesitation> jujulita nani ta ti pá chaparro ji <hesitation> ihó din <hesitation> aniti ti nani gavilan dian, te xhidoti pollo té iho ni ku cacaloté iho zopilote ihó nriati vila xhini nó ta tiá yukú no.